Pös büté menu d'sal e dovru al post ël pever u ël puvrunin o d'erbe aromatiche cume ël ruzmarin u la salvia, la menta e <hesitation> e parei bütu menu d'sal përché lo li a da gia d'güst